फुलां च्या नाव, अनता, दासान, धळा वा धळो। सूर्यफुळा, सदाफुली, सभाडूली, चाफो, आतो। जय, जुयो, गुलाबा, सालकम वा कमल। शाणकफुळा वा घोकर्णा, सारंगा, व्होवळा, अनबोली, रोजा, कृष्णकमल। भरमकमल, पराजाथ, सावरीची फुला, गोटला, घोडामोगरी, कळावता फुळा। रामूल, रकातपराणी, आपतो, आपतो। देवचाफो, लिली, वाघाचो बाचके। हरणे, चिड्डो।